هل تفضل أن تكون لديك القدرة على التحكم في أحلامك أم في أحلام الآخرين؟ ولماذا؟ أختار القدرة على التحكم بأحلامي، لأن أحلامي تخصني وأقدر أعيش فيها اللي بخاطري على راحتي أما أحلام غيري، ما لي حق أدخل فيها، كل واحد وله خصوصيته التحكم بأحلامي يكفيني ويخليني أعيش بخيالي بكل حرية